<hesitation> zero, foloamzato, ropolamzato- roapolo sy roazato, telopolo sy telozato, efapolo sy efazato, dimapolo sy dimazato, enipolo sy enizato, fitopolo sy fitozato, valopolo sy valozato, sivifolo sy sivazato, zatoserivo